نون جو بريفار نخدم الخدمة اللي نبغيها مام سي السالار طايح, بارسكو جو مون فو من السالار نبغي هداك الحاجة اللي نبغي نحس نديرها افيك أمور, مام لو ميليو يكون فافورابل, ما دراهم سي با سا سو كي مو موتيف باش نروح نخدم